देखो सा हुकूम अडी बात हवां के मना ना हर परिस्थिति में सच्चा बोलणो जोई जां पर कदी-कदी जूठ ब बोलणो पड़े हा। मनक जूठ बोलां जाण जायड़ तांर तो गुसा आवां और मेनस्ट्रीम रावा जण पाटौ चाल जावां का मनक जूठ बोलां हा।